Nyam daka kan dit ɓon ye yam kan dit kaɓon koni ye ɓat she ɗwa she shi ɗwa yabla yinshika monka lau yele ii ka lole mo wi ɗwa na mare shini nung shikina yabla mo nanghe na ɗore ta luli mon nan ɗota luli mo liɓe ditɗi mo shala lomo mo uriri mon uri mo pili nung mo ɗilli mo aɓa nwa le ɗuli mon aɓa nwa ɗuli mo nanghe ɗwa kung lo shining wai yo teɓe nyek nwa dimo yo ɗwakwe lo shini yele ii kana lole shi kina yaɓla mo lul mo yello nyek mo illi mo teka nanghe nan lo shining be? mo nanghe ten nunka ɗwa kwe nan lo shini nan lo shinin nyek ɓo mon nanghe nan tee mon nanghe nunka nanlo shini yo ɓeyo nungko gang dit uri mo wili ye ɗwa uri shim shim tin shini nung yin shika shi kini yabla lurini mwana yable nin nanghe nan shina yele nungka ka lo gang ditɗi yele ii ka lo gang ditɗi mwa ere shi shi ɗwa kanan lo shini nung shong shi kini yabla ɓo shong yo mo ere mwa shi kini yabla ɓo kwen nungka ɓon wi ɗwa ɓon twale dadit yinshika shini yabla yele ii ka lole na ɗili lul ka ɓakle ka lole na ɗili lulka yina ka lole na shini mwa gena sho mwa tina dee nan dee nan dee mo gena mwa tina mang Am lulka ɓakle to mo ɗili mo pilta ɗwakwe lulka ɓake kananlo shini shong shinang yablan ɓo ɓo twana yo ɓon twana dadit ɓanan nanghe ɓo lo dit na una mwa wa yele nanghe ɓo lo dadit kanan nanghe shong nan yo ɓoereyo ɓo uri ɓon twate ɗwa ɓon twale ɓon twana ɓakwe nan ne tumina nan kurina ɓo mana ɓo keb ɓo tang nyami ɓon tang ɓo ɗe yuko yu ɗawko ɓa tiyob yiɓo twa ɓon merere ɓon merere nan mut nama nane tumiti yinni kakwa kana yo na ɗorena yinshika nan nin nanghe ɓo lo dadit, nin nangɓo lo dadit ɓon daba male ni ɓon daba male ni shini yabla shubɓo mo wili jakwang pab ni ɗoni nu jakwang lurini pilli ninu in luri nin pi mo nanghe ni do nu kweng nunka ɓo nanghe shi shi nung da gang kan gang dit shini yabla.